Noy tawata nyucci baddirta. Nyucci batu muɗum fu no non ko saɗi famigo ngan e tawa nder taddi jomirawo buri ni fanɗugo nyucci ngonma e tra bauta yiɗum. E nder majjum fu ni e ɗi fu e ɗi godi noy ɗi baddirta, goɗɗi a tawan e ɗigontiri, kokkon tan e ɗi ɓanti hore muɗum e nyyontira koyko muɗum gokkon fu a tawan e yaha e filontira.